हां हमन तीन खाना के सूची बना सकत हन। रेस्टोरेंट में हमन के देखे बर मिलेल और ओला बनाए बर हमके प्रारूप तैयार करना पड़ी और कौन कौन आइटम के क्या क्या रेट डालना है ओला देखना पढ़ी और रेट डालना पढ़ी।